Gilema, gilema de la yelemiŋerɛ, yara saŋa za'a ti fu mina sɛla n ani suŋa ti hali ka pugum ɛɛra ti nɛra bisera fu bee nɛra pa'ala fu la san pugum kpe'em la se'em me, yɛsera la fu n keleseri kã'aŋa wuu fu n doli yelemiŋerɛ la san pugum tɔna la se'em me fu mina gilema inya fu wan ita sɛla woo ma'a ma'a ka gura nɛra bisɛ fu bee nɛra yaga fu zuo ti a bisɛ ti fu da zu koo fu da tue gilema.